Dhadho South Korea tunnen, dhado bekenuu, dhado tun dhado duranuu inaman bekenuu, umman beduu. Dub ishinen dib ete ishin duran taekwondo ak lolla, ishin guyya ishin loll yaat wontan uf barsifte dette ak silaha tumiete ufbarsiftii. Sagale ishin nyaatinen sagale orru atii. amminen sagale dibi ishian lilla tumietinen sagale bahariati, won ak qurtummiafa lowette ,sagale ishin nyaat ash kasa akan duftii. bahari kasa lowette won tan nyaati.